تقدر تنسى اليوم السيء اللي مريت بيه دا خالص. ممكن اتغير جو زتهدي اعصابك وتعرف ان دا دي طبيعة الشغل، والشغل لازم ايكون فيه سلبيات وايجابيات. حاول انك تستفيد من خطأك وغلطك اللي عملته انهردي. ممكن اتخطط ازاي تقدر تشتغل بدقة وممكن <hesitation> توفر من وكتك وتنفذ كل اللي انت عاوزه، وتشتغل وتحفز نفسك ع انك انت تقدر تشتغل اكتر وتقلق أقل. حاول تقوي علاقاتك بالموظفين في الشغل، وحاول تخلي عندك اهتمام حقيقي وتظهر الاهتمام الحقيقي دا بشغلك وتقدر تمارسه.